﻿Kua yaja vaera yapita mopeti hotel <hesitation> ya sea primera ani segunda, jokua cada uno ipuere yaiparavono <hesitation> kuape oime hotel jepigue cincuetan dolares, hasata cien, docientos, trecientos dolares mopeti pitupe erei oimevi zona, ipuere mopeti residencial, jaenungavi, ipuere anoi veite dolares, hasta cien dolares, oime muchos mas barato, ipuere vaera yaeka